لا ما افضل انو يكون اكو حد اقصى هو صحيح انو من يصل لللاستقرار انو هذوه كفي خلس يرتاح بس طالما اكو حدود مفتوحه خلي يكمل خلي يكمل ليش لا من نخلي حد كلمن غاخ يصل مرحله ويتوقف ما يشتغل بعد ما ينتج بعد يكتفي لا الحياه اجتهاد اشقد تجتهد على نفسك اشقد تنتج اكثغ